פצְּע׳ר כנת כנעְלַבּ מעא צּחָאבִּי לגְ׳לְדָה ווסט לזנְקָה, כֻּנָא נְקְסְמו לְפְרָק, ו נְדִירו לְחְמָאס ו לי ירְבַּח כִּיכְּדְ שִׁי תְּמְר וְלא בְּרתְקָאלָה, כאנת לואלִידָה תְּצִיח מן לְשַׁרגֶ׳ם דְחָלְת נִרתָאח מאכְּנְת בָּאגִית נְסָאלִי לְעְלָבְּ, דָאכּ לדְּחְכּ ו לְעְרָק ו רִיחָה לְטפוּלָה עָמְרְהָא מא כאנת תְּנְסָא.